لا ما اؤمن انه في اشباح واعتقد انه بعض الناس يؤمنون فيها لانهم يجوفون يعني أشياء ما يعرفون مصدرها فالفكرة المريحة يعني انك تقول انه في اشباح واشياء احنا ما نعرفها و <hesitation> انهم لانه هاي فكرة الاشباح يعني من زمان يحطونها في الأفلام وفي الكتب وكل شي فبالتالي يعني صارت عادية ووايد ناس يؤمنون فيها